الأخبار إللي تصير حوالين العالم في جميع البلدان هي مهمة كثير إن كل إنسان يعرف عنها شي علشان يعرف الحق من الباطل، وأنا عن نفسي أحب أتابع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الأخبار لأن هي الأوسع والأكثر صدقا، لكن التلفزيون والجرايد مرات يكون كله كذب.